جانور چھِ شِکارین نِش ژوٗرِ روزنہٕ خٲطرٕ، شِکار کرنہٕ تہٕ انسانن نِش بچنہٕ خٲطرٕ چھپنہٕ ہُنٛد استعمال کران۔ تم چِھ مختلف طریقن ہنٛد استعمال کران، یتھ منٛز شٲمل چِھ: پس منظرک مماثلت، خلل تراون وأل رنگ، رنگ تبدیل کرُن تہٕ باقی۔